Na jinda goto boi mɨ ana tama yiki bira ka apɨno ana ta to anya boimi ana ta yiki ɗɨm boku apɨno na tano yiki teeta na wai wonla pani na twi, ana tama na jin da goto dama, goto yono bɨla ku gɨrene kɨ taku gɨn nani bɨba na tano lapiya na matina lapiya na labmamai bɨla ka ayene bɨla ka ayene bɨla ka ayene bɨla ka ayene na kumbe mai bɨla ka ayene na jinda goto puroguruwu bɨla ayemini gɨn lapiya, mɨn lab goto la barka mɨ ji puro, puroguruwu ɓomu wom am makumai bomu la barka mondo mɨn kumbu mowo kumbumoro la barka mondo. mɨ ngoduro, mɨ ngodɨro, mɨ ngodɨro kumbu moro, ana tama boi mɨ ana tama, na bɨn boi mɨ ana tama yiki ana tama ku ayene la barka mamai na kumbumamai bɨla ka ayene bɨla na wai boi mɨ aa tama yiki, bɨla na du wono awono bɨla pateni, wom yino mo dɨn na kumbumamai bɨla ka jungno kanno lapiya mani, bɨla na ɗuwono lapiya, la barka mamai na kumbumamai puroguruwu bɨla ɓono lapiya mani nani na gotomone na tama ɗi na tama ɗi na tama ɗi na tama kɨda bɨla ku ayene la barka mamai ka ayene ana goto Ana goto ana goto ana goto ana goto na kumbumamai bɨla ka ayene bɨla na wai boimɨ ana ɗuko yiki na ɗwo la barka mamai na kumbumamai lala na kumbumai gɨn ji puro puro guruwu bɨla ayemini gɨn goto mondo mɨn gororo mɨn woi mɨ woi gwanwu bɨla yapemɨni mɨn gororo, won mɨn jaba bɨla apɨmu mɨn gororo wom mɨn, jaɓa bɨ la ayemɨni gɨn lapiya bɨla ayemɨni gɨn lapiya bɨla a yemɨni mɨ gororo mɨn kumbummoro kada noimɨ am ta yiki. boimɨ am tayiki ɗɨm. puroguruwu bɨla shi ayemɨni mɨ ɗuwomu yiki bom jaɓe komeu bɨlamu. ɗuwo mu lafya la barka mɨ ji puro mɨn kumbumoro mɨn ta gororo mɨn kumbumoro mɨn ta gororo mɨn kumburomoro mɨn ta gororo mɨn kumbumoro mɨn ta gororo bɨka she ayemɨni ayemɨni gɨn wunduwoi, mɨn ya komeu mɨn kumbumoro da mɨ ɗuwomu ɗa ambo mondo, mɨ ɗuwomu ɗa ambo mondo, boumɨ ana ta yiki kare boi mɨ na tana yiki kare boimɨ ana tama na nai gwa awono bɨla aneni na kumbumoro bɨla apuno ana tama, la barka mondo ko ɗa ali ko ɗa puro ana tama bono wai miya mɨ mɨnai ɗɨm bɨla wu ayene am ɗu ko gɨn wuni. La barka monji mɨn kumbumaji, la barka monji mɨn kumbumaji, la barka monji mɨn kumbumaji, miln kumbumaji, kumbumaji kumbumaji bɨla shiji ayemɨni gashumu ambo pɨrangini me, bɨla shi gashumu ambo pɨra ngini me mɨn kumbumaji bɨla shi ayemɨni boshi ayemɨni woi mɨn bɨna komeu banda shiji ɗumo koji woi bɨna komeu, woi mɨn bɨna komeu mɨn goreji, mɨn goreji mɨn goreji, mɨn goreji, mɨn goreji amta goreji dai wom mɨn labma bo shiji gɨn shi ashi gɨrmai ashi ɓomu, wom dai mɨn labmai bo shiji gɨn shi ashi gɨrmai ashi ɓomu, la barka monji bɨla mɨn, bɨla mɨn, bɨla mɨn kang neet mani, mɨ kang neet mani mɨ kang neet ma goto mani gɨn shi gɨn mɨni bɨla mɨn kang neet mani, mɨ gode, mɨ gode, mɨ gode mai mɨ gode puroguruwu ayemɨni, puroguruwu bɨla ayemɨ ni, puroguruwu bɨla ayemɨni puroguruwu bɨla ayemɨni, mɨ goduro, mɨ godɨro, mɨ godɨro wom dai shiji wa am wai ŋabo mamu, wom dai shiji wa am wai zabo mamu mɨ kumbeji la bo la puro. <noise>